Auk kama amesmes ma klan chia vadinnthu chia ngat diva chusnia klan mali kam, kama slik, ama slik de klan chia, vadi klan chia ngia chu ngat <hesitation> kama ma vlem ura vadi klan chia marup ura agit, ura agia slik ma klan chia vadi ngia thu ngat, pe gel kama nanista ura pe gel kama agia rura de chisnia kama klan mali kama ithang klan chia lthik cha vasik mamar chia tha tu, ngat. Athava glain nge ve vasik tatu ngat diva chisnia mamar chia cha tet se kule sa cha tet da cha tha cha ngat nave de chisnia kule ngat maulul. Daka chiviut ma upte vet kama glain ma klan chia angebas naga ma, angbas naga ma, anbas naga ma agit klan avit, ut de utha ma musnang was sik uthi tama chama sevek kama slik angethama gling ga de chisnia klania ngat kama slik klan chia choki nga mecha ange ma gia slik avangbik ma klan chia vadi ngia cha ngat da danga pes nga cha ngat, ngia thet ngia chonel de necha cha ngat de asik ka ngia veleng angama vlemga ura angama marupki, ngi chalki de ngia. Thet sa chi ve chia chonai, sa ngia thuchi ve sa kule sa ngi ma ngbes mamar chia ngi na tm ma ngat d akule ngat klan. Ngia thik kona na ngat, nge let te koma mudam ugi var kama vithem, ngi ar kama vithem diva chushia ngia thu kama <hesitation> kama slik angia kama <hesitation> ama slik angbikcha de nga thu ngat save sevet kama mudem. Kule sa ngi var ngat de ngia. Hau kama dul patha ngat diva chisnia ngat klan chia vichai ngia thu kama dul patha ngat de chisnia net ma ngat de ambes mamar chia macho. Na ngat. Kule sa chisnia kule nge die nge neve cha ngat ura nge sana nge derem chia mali ngan bar ngat. Bas mamar chia ngia na lu kama slik klan, ngia than se ngat nave nevaur, ngia don nel de ngi ngim kama slik, ngia den se ngat nave nevaur de angebes na nge ma glain ma klan chia asik ngia thu ngat klan, ngia chet de ngi ngim kama dul diva ngi yar kama slik angapik. Ngi var nget diva chule diva chisnia nani anas diva asik kave ma klan chia kule nge sa nge tes de ngia derem chia slik de kule ngat se chisnia kule nge de ngat ngi par de nge tesh nave se kule se klan chia chunanga chek. Kamet du kule se chisnia chunanga chek saisai chisnia chok as klanhia angbes kama a slik avangbichai de angebes sot na ngat, se ngi leth te kama mudam va sik chisnia nga don nichim ngat saisai diva chisnia angebes mamar chai macho na ngat. Daka kule ngat klan de kule de macho na ngat deva ngia chik kana ngi ma ngia chu mamar sera na ngat diva asik klan chia avechai de nge tesh ngat mamar, koi mamar chia ngi na luma ngat klan diva asik klan chia. Kule de macho na kama slik avabik klan seve cha nge.